Amignahy magnokana mloha regny tena tsy mety é tegna tsy mety satria o izy ko fa vola iditra amignahy zagny tokony tokony eo i tsembokonao vokatry ny hatsembohanao zagny ny iboahagny ny vola idiragny vola baka fa tsy eo é soavaly ake mandende magnagn'igny ana mahazo vola tampoka anao are aroa ny lalagna agnao é na anao mahazo na anao miboaka ze le olagna amign'azy ia.